Yo'o ta na xatan iniyu u ti'yá kó to ho o on. ta nga idana ti'yá'a va chín ho o on. kolo chí ha kini adí ho o on. ti'yáa va akidana lado yó, ta dikuanitan ña kidana ho o on. clayua jan chi nridajan ta kiniviichí chi'na deen noa chi'na chinrodona lechuga, cool noata nrida ngu xhinrodona queso, xhinrodona koño, ta nridaikutiajan xatán ini tá ho o on. ta ngu tixajan chí, didaño dakudoña achoña ya'anata ta dachona tinana ná nida ikuti ho o on. tata netá ta nidajan nachonatá ta, nrida otuna chikonaña no ho o on. yodóta taxa ni nri chikonaña no yodo tá taxa ono casuelana chín deen, no titón ta jan ta kisana dananruanaña, dananruanaña tadangua ke caldo xhí chón ta, xao ta xa oha listo tá, xa onrui ni ni kida lia arroz tá arroz kedin ho o on. platillojantu ta koania ta u xa onia kuxio.